یوه کړايي ګرمه کړه. یوه کاچوغه غوړي پکې واچوه. یو کوچنی پیاز او یو څه هوږه پرې کړه او سره یې کړه. یو رومي هم پرې کړه او ور وايې چوه. یو څه مالګه، مرچ، او که خوښېږي دې زرچوبه ور واچوه. ټول ښه سره ګډ کړه؛ ترڅو ساس جوړ شي. دا ساس له وریجو، ډوډۍ، یا چرګ سره ښه خوند کوي.